Ny machina fanasagna lamba izy miendriky boaty mandeha courant izay ampiasainy mba hanasana lamba hanadiovana lamba, atao agnatiny lamba ary alefa izy manadio azy ary mety efa megny koa ny lamba avy aminazy akao.